यदि मोहके पैदर नेगके जंगल पार करेक परि तौ मै एकदम बढिया ति तयारी करके यात्रा सुरु करमु। जंगलके नक्सा लेहमु, मौसमके बारेमे जानकारी लेहमु, हल्का लेकिन मजबुत ट्रेकिङ जुत्ता लगैमु, लम्बा बहटि वाला बुस्कट, पैन्ट लगाके जंगली, झाडी, किरमा ति बच्मु। रेनकोट वाटरप्रुफ जाकेट लैके जिमु, हल्का, उर्जादायी खाना जैसेकि, ड्राइ फ्रुट, प्रोटिन, चिउरा, चाउचाउ, नमकिन, बिस्कुट सँघे लैजिमु। सफा पानी बुकमु, आगी बारेक तहनि सलाइ, प्राथमिक उपचार बकसा लैजिमु, एक चक्कु, लम्बा, ठुल्हा भठ्ठा लेहमु, अपना फोन लैजिमु, स्लिपिङ ब्याग, कमरा फेकुन संघे लैजिमु, धैर्य आउ संयम के साथ आगे बढ्मु। यदि जंगलमे हिरा जिमु तौ जल्दबाजी नाइ करके सोंच बिचार करके अपना गन्तव्य पुरा करमु।